Onida ep taim na arakal nuktatpasi sen sur al usrai sen ep kirai na arakal atitinas kai nanat sudit el nan kating onep ap onep arere oh ep ngasin ep arere, arak sen sui kai nanat metek lar ia sen, itol anuki arere warai diat irakse bel inap amtoh sin el, bel amtoh sin <noise> bel amtoh sin nap kon kes oros ting lakman, amtoh sen amtok rara kai pas konep akak numtoli kanmur, ida ep baran lom tin arakal warwar na kirai na ku lamtin af, uning ma onep ngasin arere, ku par kating ona tolin apa hatin apa liman, a siok in a wonon, a fis an, a siok in, tik ep bonot ipakrai itik, tik ep bonot ipakrai iru, onining toh de onep arere, na arakal warai kating arinsen kai nanat su dit sen <noise> ditel kesakak ting lon rumai onep arere. Gong u nuk tari nak ep ep ol mamam oros itsa, ma ol nuk tari sen nak iding, ep baran lamtin ting onep lalaun anumi, ap kon ep keskes akak anumi kanmur, bel iau, al niga bobolos tar su al tabar liku onep baranangan, ma u sen ol mangat pas, ol ion pas, puklum el tapuar pas lakan ep ah pen ap ep buk tingan sukul sur arere ap ol kep tok tatasim akak kon nangan aisi u kanmur, anmur na ia kal mat kabas u, usen aning ol manas tar kon al mo, kon nos alar akak ais tar usen, suna awarai liki kai nanat mitek, kai nanat tarai mitek, kai nanat gurar mitek taim na u aning ku arere, u aning ma onep praimari oh uning ma onep sekandari usen aning ol nos alar akak tar u, gong u mamam tar onep arere anumi na u aning ma onep ngasin arere, ol longrai pas ep sa na ep famarere anumi warai soi, ol parai kating onep palpuklum, ol inan kiom anmain kating kawas, al taim na ku aning ku kes nanganang ep arere ep tamarere numi na el wot, al nuktat pas ep kamgoi, kamgoi sen ida kamteken in toh baran rop Ta onep lakman piu, ep baran na a nuk pai i a ning u naktat li ki su ne ol arere ol wot oniding kamatan nosnos na ning u nuktat liki an puklus kamgoi seu a kaptikau, nuktat e kamgoi ep tama laun a nudati na i tol tar dat on i da ep lakman piu sur i seu a kaptikau, nuktat e kamgoi ep tama laun a nudati na u rak ol toli ap ol nuk tat pas eg sah na u rak ol toli ap ol nuktat pasen e kamgoi i gen a ding el atittinas tar u lati sen i wok tar dat i sen i ur tar dat bur i sen i ator tar dat o ep piu ap i usai soi tar ep molosin ka on dat dat sa dat el laun lar i sen me i laun ap ep sah to onep lakman piu na i seu e kamgoi i pavai soi tari saa dat sen dat el timlai i akak dat el kep i laulau dat el basi ap kating seu a lo onep arere nundati na warwar ai luk nuk tatg pas ep sah kamatan toitoi rak moh na i laulau numai sai tari nuktat pasa ep wakat anumi kanmur kou ep keskes a kok a numi kan mur inan kating kawas ol nuknuk kasai ap ol nuknuk katimmot an mur ap kata an potor go u nuk pastar ep lau nak na na niga sahol. Warai u on sul kes akak lik tiga sup ol niga ol titinas akak lik onep sah na ning itar lik i ap i el longrai i ap ol parai kating an puklum ol inan kiom an main. <noise> Kating salo nabobolos ol nuktat i na ep kamgoi lamtin i akes tar dat on i da ep lakman piu kel kel na lar na bobolos nos nuktat i e kamgoi sen a ding el atitinas tar u ap el tei u on to ap rop na u aning u inan gau ap i maso to baran rop on ep kirai nua ning ma nu rak ol tol ep tes aro e exam na ting sup on to arere tintin a nundati nuktat pasi sa e kamgoi lamtin god three one a ding a risam ep i sen el atitinas tar u onep sah na ding u rak al toli kamgoi lamtin sen a ding kel nos alar tar detma ol nining sen o i sen a da a risak na rak al tol ep sah nuktat i kamgoi sen a ding arisen onep sah na u rak ol toli sa ep baran na warwar bobolos karimat kai nanatmetek, kai nanat gurar metek kon ep kes akak a namat i anmur. Bel a warwar sep akak a nuki ma warwar sep wakak a numat i an mur lan ka kes pisim ap kal mat ma atitunas tar su na kol toloi ep ur ak ap kol nuk tati o enana o e singah aro tasik ain lik a wowo, o e nanaik i warwar tar lau on i da ep warwar na ep a na sen a toloi a kes tari ap a muri ap naona ka re eo inwaiir isen i wrwar tar lau on i usrai tari ank suning al kes an main ap al inna kiom an main u sen ro baran nop a ning sen an limam usen u toloi ep sah na ka warai soi ap a ning sen arin na u rak ol toloi akes i ap ol toloi ma na u ra ol apelpel liman an u sen ol pastat ep laulau on i an kating sen a lo kating arin kainanat tarai metek kai nanat gurau metek na warwar lik ia ting a namat ol mas atostos ep inan a numi ina toh pukuu krai bel ma i akak. Pukun ki rai bel i lilitostos ap u sen ol lukaot aka tar u onep inan a numi kating kawas, kai ingoi bobolos ol ning e kamgoi amat sen kei tarai metek di warai kai gogomon tarai amat sen amat el lukaot akak ais tar a mat bobolos a warai a mat i rak se gong mon ma amat kep ep kesles a mamet i na met mung tar bel met nuktat akak pes ep kamgoi ap bel met nuktat akak pas ep arere a mumet i fing an sukul a mat na naona amat mas longrai lele ep war na met warai ap amat el re ep inwai in ia tol tari kanak el rak mabel a tol akak koi ap naona kating animat kai nanat metek ap amat el re ep in wain. Iru <noise> anan ap e mading an mur ading onep prep a warwar rarakai lik a rim toh sin i rak se e tamam tol toel i rere nos akak kol su dato tan ap to sin sen am tol mas arere akak belarak su amto sin el kes ap amtol mamam oros baran na di rak an kating an arere, ap kon arere nasin ap kon arere ol mas inan <noise> su u sen aaing ol ol atitinas ais su sen onep sa na ning kol tol i su na aumur ku nangan si su sen na ia bel ma na ning arisam to sin bel arak su lar i e sit na dit a na dit turtur nabaot it na dit monong an a sikar, <noise> mamai ma ep sama kai nanat metek akak kating onep arere ap bel dit rere inan kating on ep arere ap arak su naona amat kai nanat metek amat el mas longrai akak tar ep baran na mit warai. Na ta an lakman piu dat toltol lik i ep kikinan ep arleep rak ornos sur kai gurar ap kai tarai numan soi ap ol nuktat tar sa kanak puklum aning el mop kes akak sul lan kating onep ap ken arere an ep nasin arere sul nuktat pasi kanak na nol wot kating on i tik kamatan ap rak mohnol wot gau sip nosnos kating sen on lakman a numi el mas tarikis el nosnos tarikis lip baran na warwar kol lik on kating kawas ol tur ol tur lar ep fain ol tur lar ep barsan ting sen rep kai ingoi kel tikan soi u sur ol ur tik ti uhu na wing na i sen ki sang tari si i tar soi kalakam ap kating ep fom kel akak gau ap aning kol kes akak an main ep lalau ngis na ep kuutan sen el tar soi tari metek kai nanat tarai metek kai gurar metek sua mat sen a mat el nuktat tari i da ep warwar na pasi lik kating arin mat bon youths kai nanat tarai metek ap kai nanat gurar metek. Ep tatasim a numi aning gong u kutus tari, bel inan ol kutus tari gong u kutus tari a u nosnos tar nak na bel inap ol in katigating on ning to kamatan nosnos u ol rarakai sen sol au kating on i ding kamatan nosnos ading sen sur u sen il niga risak a risen, kamgoi lamtin ning bobolsai na u palas ko bot kating on i tik ep bonot a pakrai i ru onep aka mis kating on ep rah on i tol a matan e kamis onep rah nuk tat pas ap kamgoi su e sen a ning el nos tar an lakman bel ma tok baran inap dat el nuk pasi onep nukuukin dat naore e kamgoi sa i tik ep baisan lar i sen a ning el nos alar tar dat ap to baran rop kating kawas ap na warai liki nuktati longrai i nosoi longrai ona pelengau parai kata gali an puklun ap ol inau kom an inan kating onep balam ap kating onep nuknuk kim su na u sen kol tasiman na kating na kol wot kating onep ngas akak ep kikilang akak. Epsa akak na ku aning ku re i na ki akak kating onep keskes anumi, ap ol nuktat tari ep warwar anuki ne, na basi liki, kating arimat bar youths. Ape kating kawas alo, anmurun ida ep warwar anuki, arak al warai tar dat rop sen, baran na dat nuktat tari bel inap datol nuktat pasi onep nuknukin dat, ah akes nunep kamgoi lamtin ap ina dat ki wot on ina ep kamat na pe ep kamatan nakirakaning, uring, uring bel diat rere wot an ina ep kamatan nosnos na misana bot ah sai puar ep fat apa wot on ida ep kamatan nosnos taga sup on ida ep kamatan lili, kamgoi sen ading el nos alar akak tar met, apu sen ading arisam met ontoh taim rop, ina arakal waraki rakse, botna a wot on ina ep kamatan nosnos sur u sen aning arisak ap ol atitinas tar iau, ep lok, ep pukluk, ep limak ap ep kekek, aning al inan kiom anmaim, kamgoi lamtin, apu sen ada arisak ol nos alar tar iau lar bel awakak mat kol anmatam apu sen aning ol nos akak tar iau onina ep banana ka inan ot on, palas tar ep nuknukik su aning al nuktat bobolsai u. Topu kun iseri ning kauas ep u sen al nos tariog on ep al nas bug mam ki nanatug ep sah na tol tol link e on topukun kinsi usen u a ning u nosnos tar lakan. Kam usarai i sama i da ka warai soi kating kauas ap ep sah salo na rak al warai pasi u sen aning ka basi soi tari. A rak al usrai i tik sama kam i usrai sur kating on ep titihin na kal a rop tam lakman pui tik a pukun kirai a kas lik ma ep a nana ki wari mato sin goring am to mamam oras am tol mas nuk tat ep kamgi to buran rop tan lak kamgi sen a ding a risom su na ning to baran rop al wakwak. El nosoi tat u ap ap a nigau bobolos arisam ep sah na u toli nuk tat pas i sen, ep kamgoi lamtin sa ning belal tok baran bel inap el laulau om, kes akak an main kating kawas onep kiai kobot, fakamis a ep rah o kirai rakmoh na ning u rak ol ur ep sah nung tat pasi sen ep kamgoi sur i sen ating el nos alar u kating kawas, ap kating onep kes kes numi i sen ading i nos alar liki kamgoi lamtin a ning pas u on i dah a pukun kirai na misana i da ep usrai a nuki ading el wot akak kol onep usrai nun e sitning na dit mung tar a rak sur i ep usrai a nuki na el lau ap kasai sen gali el bolos soi a rop to usrai amun e sitning. I da ep usrai na el inoi soi onep mamaris ap ep rak a nun ep kuntan el puring sou la kau e mam sen na i tar tare tasindat na i mat tar sai gali lakau a bolo sur kon kep ais dat ep lakman pui. I da kam usrai nuki na e kamgoi sen a ding el nos tar lakah ap el tol akak tari kating sen onep lolongrai nuditi ap ep nosnos nuditi ap i da pe usrai a nuki i wakak mat kol kating kawas ap el an, dit el re ap dit rop dit el gotgot kol oni dah kamatan warwar na basi liki tah su ning dit sen dit el longrai pasi ap dit el muri ap dit el re na kelfarikis ap el akak mat kol i kam usrai na. Kamgoi sen a ding a risak on to kirai rop, <noise> a rak al atong pasi ep usrai na ka usrai soi tari ap rak al atong ep risek ma sur a nigatarma su dit el tasiman ap a nigatr ma su di el tasiman akak ap dit el maular tar on, ep risek laugin di ki ken pas tari ep a ding ma di ki tasiman tar on ia bel ta ga au milau iau tong talang an bakbak a tau lai ka ta ga is ta a taulai katipiri a ne ap a na gau ap a longrai tat i da ep ka matat baran na i wot ap arak al wot ap al ne ap a usrai pas on ni da ep. Kes kes a numet i tongtalang an lakman. Ap belal ma tok baran kol ma na rak al warai sur i sen i ding ep keskes ning arak al usrai soi tar i sur kating sup su dit el longrai i ap dit el re i ading i akak o belal kating sen onep lolongrai nundit i ding a warwar soi pasi kating sen onep lokongrai akak a nunditi. A rak i da ep baran na el akak mat kol kating kawas onep lolongrai a liuu diti na di el nikis pasi, ap i da ep usrai nun e sitnig rop maso ida ep usrai a nuki na. Ep kamgoi lamtin u ning a a risak, bel salo tok baran arak al usrai pasi ma ka rak nak kok usrai a nuk a ding sa ma kel arlar an su kating an ep titil in, ap i sa na rak al warai soi pasi. Gata a rak sama al usrai itol sama ep baran ning na el warai nak nakal arop ap pal a rop arak sama al usrai pasitik sama kam usrai na uring na arere tar tasali an. Onep nasin arere tagali an silar ap ian a inan katongtalong ap a rop sah ting on a walin bel ma a arop akak i ap ka wotis katong lakman, a inan is tong aulakonan kataga ta ap a inan sa ma kating arisan kai koko nuki a digau, belal tok baran momol a toli ma niga sa a kas oros sen. On to baran na bel a longrai akak i sur al toli, baran na di arere iau on ap brl a longrai akak sur al parai ting onep nukmuk maninga sah al ngingi lan kai nanat gurar metek onep arere ap di a niga sa di mumun ati kai nanat guir, ap bel aning a nuktat akak pas tar ep arere su na lar ma na ka kes irakana, ap bel ading sa onep arere i tuk sa gata bel ma al warai kol al salo, ma ep laulau a ning sen a nk na bel a nuk akak tari sur al arop akak tar ep arere a nuki su na ning al kep tok tatasim akak ap al ur. Ur aning su na kon kes akak animatotan o anim mato tubuu ting sem sup lon a lakman lik a numatoli. Api na a nasa a sirai sa kok sah bel a ur ma maga seu a ke ova it, mah bel a ding sa ep kamgoi lamtin seu a ding i nochos onep keskes a nundati, lar ting sup e kamgoi ki warai tari rakse baran na u kapan suri ol kabah ap il tari e kagoilamtin i warai liki rak, ap i na nuk tat liki ap a na sah o na ep baran na bel ma lik a nuk tat akak kol li ap a malik akak nal belat tok baran na nung el toh pas mato apa malik nina samal ik ep kamgoi sei nuktat lan seu ap el nangau iau saa onep sah naning a kapan suri. I seu aning i nop alar akat tar iau ap a ning seu au liman main kai nanatuk nos alar tar dit seu ap ia seu alo, ou kaprikeu ai bel ep laulau anuki ma ep laulau seu a ning e tata dira e nana na bel a ning dira nukuuk akak mato sin suua ning matol nu akak tar. Na matol arene akak tar onep sah na mato aning ma matol ki arene lik on, dira seu dira mamam ovo koi na bel dira gat tar tok din at aning seu kou low ep arene numatosini suning matol kes akak, ap na lar ma na mato ki kes irakau na, mato ning sa ma an liman seu ep kamgoi na ding i nosnos lakan dat top maso ta an lakman kamanu onap ka raksa al usrai ep dah on ep raning i na a rak al usrai pasi sukating seu onep lalauu ngisugis na kamgoi el tari aridat a rak sa dat rap dat el susuah on to baran na u nuktat i ta onida ep lakmau pui. U a ning sa au liman ep kamgoi su e kamgoi seu el uuktat tar dat, a ning na ol kas ap ol inau kiom ai main sur u seu a ning ol kep ep lalauu ngir. Baran na di warai i gong u nuktat pas ep sah na u nuktat ta on i da ep lukman piu, susuaha, i ning to kamatau toltol to on ep lakman piu u sen ol nuktat pas ep kamgoi aning onep lalaun ngis anum i. Kamgoi ep ngas a nudat ropita on i da ep fauu i da ep wasira in ep fauu nudat i itik ep lakman ngis na ding i sirai tar i na sin dat su datsen dat el resis suiding ep lakman ngis na i tar tari su dat el lau ka gen, ep wa rwar ngis ading ki parai tari ma bel tik ti alin dat i kep iding ki ep warwar kating on ep lak un a nuni, warwar bobols kating kawas su sen ol kepasi kating onep lalaun ngis anuni, ap a ning sup ep kamgoi lamtin isa na mam warai ep warwar ngingis onep raring sa na mam warai ting an lou pelengau dat su u sen a ning ol inan kiom am main, rak su ning a tasim lar sen na u rak suri gong u numan tar ep pukun kirai kou nuktati, pukuu kirai na ning u raring on, gong u toloi a liwan, gong u ion. Gong u inan katimkawas lon barim, gong u ur gong a sarsar gong u pirat ol manau on a pukun kirai nai sen ki atong tari kon manau bel ol inan nabawot na ol ning sa lonumai arim ol nukdat pasding a pukun kirai kon manau arim ting lotumai kamgoi lamtin el nosnos tar lakam, ep kirai naning u aurowai ep puukukirai naisen i warai tari sol manau on. Kating ep baran na i warai dat su gong dat toli ol mas muri, numau toh toltol rop onep lakman pui ap u re ep baran nun ep baran na ding ki akak kon angau oh na ding i parai tari ap ep ramanumi suri gong u kepas orsai suah ais tari urak sep barau ol kabah, kabah ep barau na numi ap na el warai kepasi ap ol kepas i ma na belal ap gong u, sara orsai pasi ining di warai ep kikinau ma i ding ep barau tigau gong u toloi orsai pasi, kating kawas ning ep baran salo irak se baran nu anot na u re i tik a bun lik bolos. I iowon lou ep kamis i inan onep ngas bakbak kam pasi kating an mata rumai a rua sel manau tar ep malum arin tabar i sur e an gan ap el manau pas ap el inan. I ding ep to tol ning ep toltol akak bohols ol nuktat pasi i ding ep toltol ning na ol kep ep arnangan ap ep angisngis am liman ep kuutan kating kawas, ning ep baran ol inan ap na ep baranvi song u nai nining u na i a natalang ap u ku lagra alota an mur i ding ep deh bel i akak useu gong u inan onep ngas na i sen ep kamgoi i warai nak na gong u inan on mun i ep ngas na ep kamgoi i warai nak na ol inan on baran na ki bolos gong u lagar murung bel i akak ining kamatan toltol baran na ki bolos katongtalang ol larim i el inan o numau i ap el an gong u toi i ning kamatan toltol an murun beli wakak ning ep baran i rak se baran na bali tigou gong u anot i kepas orsai pas ep baran a nuni na ding i para i tari i ding ep toltol bel i akak. Kaboh ap ol kepas ep baran ting na ep baran i parai tan gau su a ning na ep toltol akak naning ep kamgoi i nossoi lik u. U inan ta on ep lakmau pui na ma u inan pipial sa au matau ep kamgoi belal toug barau i mumu to barau rop ning u inan it ning u inau it larsa iting a natun kamis lik na di warai lik ki keles ep lalauna nun dat i su ah ning ol inan onep ngas akak kating kawas bel tok barau inap, o bel tok baran i toh pass to barau rop ta onep lakman piu e kamgoi sem masik ep kuntan i kaptikau i to barau rop ta vin ep lou piu na ian kating sem onep fain na i tar tare natun kamgoi nun dati isem alo nuk tat posi lar na bel i ep fain ning ap ep kamgoi lamtin a nuudati belinap el puau isen tar ep fain ning ia mamaling pass tar ep warwar nuniding ep angelow itar soi tari sa isen a ning el nosnos alow dat on to taem rop bel inap el toi pas tokbaran onep nuknukim, kaptiken tar lar ep kamgoi lamtin ki puau tar kon kep ais tar dat ap ito baran na da toliki oni ep lukman piu na. Kamgoi lamtin i mat tar lakau ep iaikutus kou kep aistar dat seu, i da kam usrai na i rarakai lalailau kol ida kam usrai na lar a ok sa kon sigil sa ep waran ep kamgoi on i da ep pukuu taem a ep pukuu kirai na suri seu a ding a risak on i daka usarai kam usrai na ep barsan el re pasi ap el nisa geli nop on to usrai nu e sitning ap el is kelkel na el tar soi a rik suri i seu kamgoi ading el nor alar akak tar ian, useu kamgoi lamtin u a ning a rissak a molmol tar ep balau seu as i ding a na i mugh miy on i da ep baran na, na mit el anot mit el us <noise> vai kating seu a vin useu a ning u nosnos tar ap ol kas alar akak tar mit on i na to pukun kiai ap kating kawas seu ning salo kam usrai likman usarai sama naknak sama ep taem ting na ep baran i warai na kal arop gou. A usrai pasi salo na u inan kating on ning ep barim nun ning ep baran gong u kikinau, kabah ap ol kepas ep baran gong u arle. Gong u arum oros, gong u rak oros su ning ep baran ma ep toltol akak ol mas askai i arin bobolos ep toltol akak a ning sen anim ep kuutan el tar soi tari kating on ep nukuukim sur ol muri ap ol mas muri toltol na warai gong u muri ap u gong u muri su kating kawas sen on ep lalauu ngis u sen ol kep pasi, kamgoi lamtin sen a ding i nosnos tar on dat.